يا أخوى يرحم أمك بطل إزعاج يخى <hesitation> بغينا بس نخلص على السريع ياخى ورانا شغل كثير والله <hesitation> فلا يعنى ما تقعد تتكلم كثير وكدا ، خلينا بس نخلص الدوام وإن شاء الله بعد الدوام نسولف برحتنا يعنى ، ما ما فيها مشكلة فى أماكن كثير بس الحين نحنا فى وقت الدوام ، حاول بس تخف إزعاج شوى.